नमक तो कही छे भाई कि स्वाग अनूसार खाई लेनो चाहीजेट खाना में। पर कही होई कि कभी-कभी लोगबाद में डाटर वाक्टर केज की जादा नमक खाईलो तो तुम्हारा सरीर में रोग हुई जाएथ। तुम्हारा कै हाट में कै दिक्कत आई जाएथ तो असो कहेच। कि छोड़ो कम नमक खाऊणू तो कै करनो चाहीजेट कि नमक का जग़ा वो जो पत्रिलो नमक आवाएथ नी कालो नमक वो मिलाई लेनो चाहीजेथ न अरू कै करनो चाहीजेथ कि जो उपर से अपने नमक डाला हजं। खाना के अंदर वो छोड़ो कम कर देनो चाहीजेथ। कि एक बार डाली लियो दू बार डाली लियो बस अमें डालो